<hesitation> jeta oime vi dinosaurio reta arakae guie ma ou, oime dinosaurio rex, oime iru dinosaurio ñana ro jou va, oime tuisava, oime misi va jare oime mayete tuisa va, kua reta ikavi yae <hesitation> arakae yae